हाइकिंगमे आ बाइकिंगमे हमरा कौनो कही न त हमे हाइकिंग करम। काहे इ बात नाइखे कि हमरा बाइकिंग न मन परैये बाइकिंगो हमरा बहुत मन परैये । बाइकिंग त और सजिलो होगेल न त कहबो जाइके। बाइकसे निकाल आरामसे जाब। आ हाइकिंगमे त तोरा दासा होजैये काहेसे बुल के जाएके परैये कौन कौन ठाउमे । त लेकिन हमरा हाइकिंग मन परैये काहे काहेसे हाइकिंगमे न हाइकिंग हमनीके जवोन करैसि न त अपनीके जानेके मिलैये का। कि तु कैसन बारे केतना तोरा क्षमता हौ काहा जाइके कैसन उसबके बारेमे हमनीके जनैसि अपन बारेमे। आब हाइकिंग सबके लागि त बात न बा सब जना न करे सकैये तैका इमे दासा लगैये बहुत बुलेके परैये का आ जैसे किआब हाइकिंग कहबो जाइसि। भलके बात बा हमनीके चार पाच जना संगहतिया गेल रहली ऊहा सिम्बा फल्स कह के रहे मनीखेल ललितपुरके गेल रहली चार पाच जना । त हमनीके चार पाच घन्टा हाइकिंग कैले रहली पाहाडमे चढ़ले रहली। आ एतना खतरनाक रहे उ बाला कि तैको हमनीके गोर एने ओने होइत न त हमनीके सीधा इ पाहाडके नीचा। त उजगा गेली उजगा जाके सिम्बा फल्स कहके झर्ना देख्ली आ उजगा नहैली केतना मजा अलक। गितारो लेगेल रहली उजगा हमे बजाएके त लूर न रहे खाली लेगेल रहली शोके लागि त उजगा केतना आदमी आएल रहे देखली केतना दासा होइत रहे साफ आदमी सब के। त उजगासे नाहा ओहाके हमनीके नीचा उतरहाइत रहली त उतर ते उतर ते साझ होगेल रहे त हमनीके उहे पाहारमे एगो रहे उहे घरमे हमनीके रातमे रहली। आ उजगे गाना सुनली खैली पीली उजगे आगी जिगाके आ मस्तसे सब जना संगहतिया सब बात कैली।